<noise> जब्बो हम लाल रंग के बारे में सोचिला ते हमार दिमाग <noise> ओसे कऊनो जुड़ाव नहीं महसूस कई पवेला। लाल रंग के बारे में सोचते <noise> हमार दिमाग उत्तेजित हो जा ला और हममे बेचैनी महसूस होखे लागेला। <noise> वैसे भी लाल रंग के <noise> उत्तेजना के प्रतीक <noise> मानल जाला। लाल एक अइसन रंग होला जोन कउनो के नजर में बहुत जल्दी आ जाला। ए अपने ओर सबके ध्यान बहुत दूर से भी <noise> आकर्षित करेके क्षमता राखेला। <noise> एहे कारण बा कि रोड सिग्नल पे लाल रंग के खतरा के निशान के रूप में प्रतिचिह्नित कइल जाला। अगर हमसे पुछल जाए कि हममे लाल रंग कैसेन लगेला ते हममे लाल रंग में कऊनो खास रुचि नहीं बा।